Lallai to mi heɓaay mi yaha duniyaaru Mars lebbi sappo e ɗiɗi mi yahaay, wala ko haɗaata yam yahaadu, ngam mi somi e duniyaaru ndu, kon deye wala belɗum, wala jonnde jam, yimɓe ɗuɗi, gulol e ɓeydo, kondeye mi somi.